So lamu wala himɓeɓee ŋiamodiran, ɓe torodiran, ɓe ɓamodiran hakeeji. Ndennon darnde lamu yo hokude homo fu hakeji mudum. Walla ɓiɓɓe Aadama, so ɓe kawri fuu, aɓe kasindiri e maroowo walla hooreejo gooto. So wonaa ɗum gasataa.